Pues jue yëm dunëp yë yë pëtkë ko'o yë kabëkëp dunt's myaj pet myaj kat'sëp pues wat's jadun tyam këxë bapëd bakat'sëp.